<noise> Gny Fanihy anie ka biby miboaky aly. Dikan'izay zany da mazava aly gny masony. Mitovy amin'ny biby amin'ny andro iregny avao gny fahitany amin'ny aly.